wo di nga hanga, wo di nga allen, wo di maa bandu, wo di aku, wo di chola bale, wo di maa bandu.